eme ute ute ata nganceng kut di'a mata kudut tajam mata dite nganceng lite coba hang wortel. Wortel ho'o di'a latang mata dite, mata dite manusia kudu tajam lelo lelo dite kudu boto rusak mata manga koe. Cara'n pande'n wortel ho'o nganceng pake hang hang toe ma harus tumis jadi ngance hang langsung, hang mentah. Hang bana kole selain wortel a- ata kut di'a mata nganceng hang wua pau. Wua pau ho do kole lebi banyak dia vitamin a- nya, di'a latang mata toe ma rabun mata dite, sehat mata dite lia pande'n. Hang ngoeng lite mangga ho'o harus keta sot te'er ga, sehingga mecik hia one mai mangga'n one mai pau di'a latang mata agu nganceng dapat lite mangga ho'o, toe ma toe ma s- susah kawe'n. One pasar do'r pika mangga, jadi ite ngance hang mangga puas kole.